Ka raha ny <hesitation> le-mapalakilaky ôhatra ny tegna mekimaiky misy fotoagna vonjegny regny e, hoaniny mandraigna re, to de mivanga môfo de afangaro dibera hely zaigny fromage, de afangaro ronono oh, ohanigny de manjary hamo voànkazo hely koà ampiaraigna aminazy ôhatra manga regny e, akondro oh, regny manjary sady malaky tsy matara.